Ntaka ina no kuan ja in ñayivi chi ka´anyo no te kajakuini te nuni ka´anyo na kikasi no in kiti chi jako te yuka luu kasa´a.